Ang kaisa cherraifru ni huijak nog bising o habkhai o nogo ang kwbangma manwui nugwui mano. Aa nogo ang kwbangma kwcham manwui tei bengrap bai hadwlawui rok nugwui mano. Kebo thujak nog hingkhe chuki khat palong chair table ree chume tei lamthai rok nugui mano. Kebo porinai rok tonglang khai boi khata tei kolom rok nugwui mano. Abo kaisa ghanti nog wngkhai baka maitwk muitwk gola mairang lota tei thapa rok nugwui mano. Abo kaisa goi nok wngkhai miski hakor dwkhwui tei thunta rok nugwui mano. Abo hai khe no aa nogo kwbangma tonjak manwui rok no nugui mano.